Jah lei lau ih jó nuam lau aig gi shiu ih oh naum aig gi lau ain, ain chaí lau ain úh sain ain-ain ku naum, ain ñi naum, ain tó ain müh aíh laig müh bú no shia nain tsá aih bu no, bu no gioi jo-jo cha muo cuain oh pues áh muoh aíh laig müh aun ain chaíh ba ain, ba ain óho-óho báh noh ain nain oh lau báh nain ain gi tsaí óh éh muo ain gi chaíh cuáin oh áh muoh tse éh muo lau ain-ain taí noh lau la uh lóh nóh aig laí tai noh láh oh áh muo loh aih laig kó lau ku naum, shia tsá neig tsá ku naum jó bá nuo nain jóh aig ré oh gie nain ni jó cuain óh aig laih láh oh gi oh ko lóh aíh laig lóh bu-bu no tsa nei tsá aí jó shia main noheh muoh jóh aig ré og gie nain tsá aih jo-jo cuain oh láh jo loih lau tóh noh bú noh shía chain tó jó shía chía jo bu no chia jo-jo cuain oh jie muho tsá áh muo aig laih láh jo gi có ain tai, tai só cha tai áh muoh ai laig ai laig já lei íh jo naum lau ni fuo noh jóh kó ja lei íh la aih lau mü noh áh muo, áh muo mü noh séh muo mü fu muoh mü sein, sein müh eh muoh séh muo ji gie muoh íh jo óh muoh nain tsá jó cuain oh sé muo sé muo gi mü oh éh goh. Lau úh sain noh aih- aih laig lau lau báh oig shía la zaih nooh báh main oíh oh ká tah muo áh muo oih aig laih la oh jó ñi naum ñi naum noh báh muo nji tsá naíh jóh tai fu muoh kie bá-bá ain tsa tsi jaig óh tein por que émuo eig-eig aig laih íh ñi naum. Jó íh óho naum óh aig lau ain tortau no lau aain ain-ain-ain tá kaum ain-ain já leí ih jó naum ahí lau jó aih lau íh lau tortau yoih chai müh jo main ku aig jóh pues oh aih oh éh yoíh, báh muoh nji bai-bai laig gö oh bá ain-ain sain aíh méh muoh ñah láh oh gi ko müh óh éh aíh müh báh shía múo nji oh éh cuain bá muoh nji lá oh gi kóh éh éh noh oh éh nji kóh aig muoh tsi oh éh aih bá aih có aig muoh óh éh cuain báh shái nain tsá la oh gi kóh tá kaum ih-ih aih lau báh muoh nji báh shiá main naum báh shia rain óh éh cuain kó chía taih ka-ka gamuo óh cuain oh aíh kó nji oh aig báh muo nji oh éh bá aih báh cuain báh-báh ain tsáh ga nain laig gau tsi oh aig óh éh fuó kóh, ko ih ga lei íh óho naum la aig. Tsi oh éh loig oh éh aí lau fuo ki kó já lei ih óho naum íh aíh aih giá lau ih nain éih náh lau ku naum no, lau lóh noh, lau ñi naum noh, lau müu no íh óho naum aíh lau aig gí.